Raha iah gna hiakatry ame vohitra avo be faragne gn'avo be ambonin'ny tany etoa de raha tokony homaniko kaloha da <hesitation> miomany agnira avao a kobay avao satria sode migorodogorodona latsaka amoron'any avao atena da miomany avao koa e tady da miomany avao koa ma zany kapa misy vanginy amzay tena sy migoroda raha manakatry ame vohitry.